ما في أحلى من أكل البيت، أطبخ إللي نفسي فيه وإللي أبيه وأنا مرتاح، أحب الطبخ وأنا مستمتع، وأكل إللي يريحني طعم البيت غير وأقدر أتحكم في المكونات، أما المطاعم أحياناً أمل من الطبخ وأروح مطعم وأطلب إللي يشهيني، المطاعم فيها تنوع وأكلات جديدة، وأحياناً أروح أغير جو وأطلب شي مختلف مرة هنا ومرة هناك كل له طعمه، والله يعتمد على المجال وعلى المناسبة أحب الطبخ للأكلات الشعبية إللي تربينا عليها.